أحس العكس إنه نحنا كل ما تقدمنا بالعمر إن كان <hesitation> بطريقة تفكيرنا -تن- ننظج، الأوظاع تصير بشكل أوظح، <hesitation> نصير نتعامل ويا -ال- الناس بسلاسة أكثر، <hesitation> مرة مرة يصير عندنا خبرة، يصير عندنا <hesitation> أشياء نقدر نحنا نستنتجها من أول نظرة.